Maro rolahy ñy fomba ampiasany ñy vorombola ñy volony maro ñy lokon'iñe: -Manahaky anizay hampisehosehoany aminy ñy fiarahamonina misy azy ao. hiarovany ñ'ainy koa laha misy ñy fahavalo hanafiky azy. fampitandrema ko'eñy filazà laha misy. ñy fahavalo mieritseritsy hanafiky azy, iñy ñ'iarovany ñ'ainy iñy.